لاس اره ساده او کوچنۍ ده، د کوچنیو کارونو لپاره لکه د لرګیو پرې کول. برقي اره چټکه او قوي ده، د لویو او سختو لرګیو پرې کولو لپاره مناسبه ده. د زنځیرې اره د ونو پرې کولو لپاره کارول کېږي، خاصتاً په باغونو او ځنګلونو کې. د میز اره د لرګیو دقیق پرې کولو لپاره په کارګاه کې کارول کېږي.